Yigua jobiauajibae jokuae ipuereta yamojanga eh trankilidad sebe guara jaeramiño bi eh ipuere bi ñamae jokuae re ikabi yae yuaiko ba jare begue kabi yaiko bae jokuae oipota jei sebe guara